Y ijtu animal poyajpapä lijero, es como kantzä poyajpa lijero alambre'käsi, kukyäsi jut'tya'p mayajpa lijero, yy tiyä je este tambien wakas poyajpa ka majkyajtäjpa nä nanhyajtäju'k wa käyojyajtäju tambien poyajpa, mayajpa lijero y conejo tambien jejtzye poyajpa nta a ta dejatzäjkyajpa wa nujkyajtäju, tambien venado ka campo'o ijtyaju tambien jejtzye poyajpa, ijtumä espacio poyajpa wa'ku jana nujkyajtäju, no se cual, tambien ijtyaju animal nta poyajpapä lijero es como pavo, pato, y tortuga y burro, jete mau ni'knhtzyok tu'nhajyajpa anhke nä majkyajtäju pero nta poyajpa lijero, topya mayajpa nä mayajumä, cuesta wa'ku nayajtäju, ntapo tu'nhajyajpa lijero, yy creo que solo eso.